Nisëni të identifikuar llojin e njollës, pasi materiale të ndryshme kërkojndë qasje të ndryshme. Përdor një detergjent të posaçëm për tapete o një zgjidhje të bërë ndë shtëpi me uthull e ujë. Aplikoni zgjidhjen mbi njollën e përdorni një leckë të pastër për të tamponuar e thithur. Vazhdoni deri sa njolla të zhtët e dhopu lërini të thahet plotësisht zona e trajtuar.